Tombotsoa avy amin'ny fampiasana bagety an sinoa tegna mampiasa ananjy io, de io efa io si an fitaovana fihinananjareo fa sy de fantako loatra hoe ino le tombotsoa fa zareo alonga fahitako ananjy, mora be zareo mampiasa ananjy fangalanjareo hanina le izy. De tombotsoa avy amin'ny fampiasana forsety ndreka, raha vao misy raha sy tiàko hoanina nefa tiako tsingisinginina de amin'ny forsety iny angalako ananjy de mora aminahy zany malaka ananjy. De aminà kiso ndreka mora hanapahiko raha, zegny raha hoanilko akeo de afaka tapahiko aminanjy, sady mampiasa forsety zaho.